रॉक म्यूज़िक आंगू आकर्षित लांच। रॉक म्यूज़िक उ बारे सूंच्यानु आंगू निम्नलिखित जुड़ाव महसूस हाचिद। ऊर्जा रंग उत्साह, रॉक म्यूज़िक आंगू ऊर्जा रंग उत्साह उ भरित हो दो आंगू चामू रंग गीथांग लान नू देस लांच। विद्रोह रंग स्वतंत्रता, रॉक म्यूज़िक आंगू विद्रोह रंग स्वतंत्रता उ भावना केच, आंगू हने लाग्याच ग आनू विचारो ,भावनाओं खुलकर व्यक्त लानो दुग। भावनात्मक अभिव्यक्ति, रॉक म्यूज़िक आंगू आनू भावनाओं व्यक्त लान नू ईद माध्यम प्रदान केच, हो दो आंगू दिल उ बात केम शेतो। सामाजिक सम्बन्ध, रॉक म्यूज़िक आंगू आनू कोन्या रंग समाज रंग जुड़यान नू ईद तरीका प्रदान लांच, आंगू हने लाग्याच ग ईद तेग समुदायो हिस्सा तुक। आत्मव्यक्ति, रॉक म्यूज़िक आंगू आनू व्यक्त लान नू ईद तरीका प्रदान लांच, आंगू हने लाग्याच ग आनू व्यक्तिगतता रंग आत्मव्यक्ति नू प्रकट लांचो <hesitation> तोक।